<hesitation> sooba nnhéérine rééti fiine njongutini fiine kane, nunee ngwalanani di niini kane. Niini kane, mu la yick niir yongutini, séérta fu iwigna, riigni sééne, thoode. Maa fiinangh né, mu saana dhambu fine kanack ghune ghune kumbaranini. Niirma mu yick a yongutini yongutini maane maani. Ngo fééfo yaabama kaa riig ka thinghma. A la yoolatinghi yoolata ghuna ibuyi ringhma kune kankan, ibuyima, a béélé ikunfo ba? Mbéé iwo kunfo. Yonguni mu gwanna njiigane, an suu féé gnawumacki, yongu kini song njiigane jiigane. Niir foomatimo, a la kottu yicki niir laa fu foomati fiine. Maa mu yongutini fuu magne magne, mu yick. Ghune-kuna féé niini njongutinima. Maa fiinangh kanack, mbon dhambuma goo muudiyé dé. Dhamma féé nfuyéma dé. Maa soo kuma, nruu maati-imaati mbaagh kama itignéti dhaamma. I la kanré iwaane, i la yuntiyi yuntu magne magne, idi wu jongutini. Nune ngo fé njongutinine. Iwignéye i la kusiyi an bumma, maasa mbuyi kama ma bhumbu kan-bhumbu di yéck kan puroopi. Ghune ngo féé njongutini. Yongutini mu dhocké mu bhumma, mu sééck sééckaghi, yoo ghune nkaye sééne. Ghuna féé dhamma niini nroo nruu yick nini. Thuu iwigna siiganéne. Mu jongutini mu faa asiigi. Ghuna nruu kottu yoni. Mbélancghi.